Juunlavvaq ommaq <hesitation> väega hüäq as'aq. Näütüses joonestamiseh ommaq na väega tähtsäq. Ja ka matemaatikah, selle et sa piät iks tegemä õigõ pikkusõgaq ja sirge joonõ.